सिंगापुर के खाना बहुते अलग अलग प्रकार के अउ स्वाद के होथे। चीन, भारत, मलेशिया अउ इंडोनेशिया से लोग मन। यहा के बसीन ह जे कारण एमन के अलग अलग खाना होथे। यहा तुमन ल सस्ता अउ स्वादिष्ट खाना मिलथे।